Un yi ma vanro nɛ tuaa ami un zu'an ɲubwo na, aro naso roa hanzunu, lo mina awa mi w, lo mina awa ɛnh wɛ, un yi so'ho a aranian, to, un bara ro mun sina ,un dɛmu, mu on'ni sina awa ɛn wɛɛ donke wa nɛɛ waati wɛna awa mi wɛɛ.